. Yaki porigniko ong pokong sound ong opuri tipuri tuhahagnung ong kungkung gnung huhu gnung. sikireu gnung impah tiki uriigni ong yori musimang ho opuri tipuri taroi hetong nawah ong kiau nawah ong ngori kuinoko kinno ong yori puuhah topo meng hingirimo tuhetong ong pokong sira nopiro ai okoiro piro nawah tohkiro ong yori pereti siriro paraingiro ai tiko teihetong sorongung siriero ho mara mutihah ong kiau pokong sira ho kukuraku pokong toku ruinnii ong kiau pokong hia mani mirahu sira ih'ih'kita meng hoi yori musimang naakumaramo. yee muungonoru nomung monong yo nawah tii owo raahno kiakia pehewungyo hingirunghenong hingirungyo nawah ong yee tenpla rakitungyo turumarahenong turumararo tiki hekoki campimaramo unuhenonoki teewung henong nawah urii ukonghenong hoiyoriko konomongmo ai roki ho pihhkurummo nawah ho hia tiwori ho nowo kukuraku gnawah hipa kungsa meng tuhah. pokong utoko kungsa kungsa ruuhung impa monoiku roki omoh hetong ho misi higninmo tuku. Impah toku yii monoyi nompa monoruyu piro ai nawa tiko nihkihetong ongi niahenowo ngawah, nawa' upaki tohihetong. Ho upah ongikoh o'ko pokong hiya siingku hohkeengmong piakoring, ho ee'tungmo ong hiya ngung poringi ngung tohururongkong, owo yii mungonoru uukorupi' kong nong kong. Impah nommai ko toohiku aii tanakite kopi' hetong roki tiki ne'woi tuhetong ho riku kunni ngoring hiini kuraheuku riku no'ra kopi' hetong.